Book atau crita anak inya da paling timagah adalah sang kancil dengan bu'ai. Da crita ti critakan pasal panai ne sang kancil makok bu'ai, masu pelbagai cara.

Budget famili ami nyap kalak ne da sakut, ngin ami pandai ngatur ne masu melu ne.

Anak keyuh de selalu ekuk tubek ne, sien ce, anak tengen-tengen keyuh, anak binatang-binatang de kampung, anak keyuh de biasa tubek, untan, anak berak, anak dihan, macam-macam anak keyuh de puruh, anak binatang pun edeh.

Movie ato program da paling aku suka sien ceh sukan dangan berita. Berita dunia, berita negara, meng en lagih dangan sukan ato pun dokumentari meng pasal pimudip cuaca da dunia adep dangan da luar dunia. Cuaca dunia la, berita dunia.

Ngan adeh memba ku nanen pasal kisah ne sanik mesu babeh ku. Ne cerita adep ne jadi polis sanik ngemin ne nilamat bala, bala inya dak deh in mesu kominis.

Adeh perintah meng walau mene pun bahasa da tinan inya sikulah iti ne bahasa Malaysia. Pak iti perintah ngancak nyukong dangan simua bahasa beken labih lagi sanda riputih. Sebab sanda riputih siti ubo dunia minan ne. Pak panai kita bin kerja kita sanda bisina labih lagi paguh ngin sanda bisina siti pun ubo dunia minan ne . Meng sien lagih sanda adep, iti ne sanda kita bidayuh . Perintah ato pun komuniti DBNA adeh ne ngunah sikulah anak bidayuh supaya ain ne anak kita bidayuh tiguru bilajar bahasa batan asal dangan music asal.

Cabaran bala business inya iti dak kampung dapih dapih biasa ne kurang pinyumpuan. Kadang kadang meru bina ahi ahi ahi silingan ahi gurauan, kai ne mene mene ngundah kiraja business en dak biasa bilaku dak nehen ami kurang pinyumpuan dengan disiplin kurang.

Aaa da aaa peringkat kampung aaa adeh em, aduh aaa dadeg kebajikan seperti aaa, aaa, aaa bantuan masu kebajikan da buleh nulung inya binua dangan ihong lagi aduh persatuan peladang aduh nyugon aaa dadeg baja baja skim padi neg inya da kampung.

<noise> Akuk suka mawa uhh ndug bala dingan <noise> da paguh da dapat nulung adup nyiken pandangan suka suka da pasar Serian.

Tanggungjawab inya da pilih da komuniti ami ti ahi nulung masyarakat, nulung inya bi inya inya binua, inya kampung meng bala da namba da kurang pengatuan pasal IT dengan nulung bala ne memikul tanggungjawab adep ne sepenuh en mah da adeh da komuniti ami.

Anak kayuh da silalu aku tubek ne, anak kupi, ngin ami adeh puruh kupi da kaba.

Homework da ra ngundah ne susah masa itin ne uhh contoh ne meng uhh Meng barang barang record uhh Meng avendry ato pun nota nota model dangan simua kayuh da tantu paguh sabab ne adep ti pikiran adep meh kaik tantu memandangkan adep ti meh tuuh

Loan ato pinjam duit masu pihak bank ato pun institusi cawangan beken nulung bala dayung muka'k bisnes neh, sien inceh dapat nyugon modal bala ne start bisnes dangan cara meng ti, buleh neh nulung bala bala dayung nak muka'k bisnes icek icek.

Tilipon, laptop dangan wifi da ngancak pimudip aku mancang.

Panu kajak da juho sitik memang ne adup tik kira moh tuuh, dengan lebih lebih lagik uhh en mah memang ne uhh bahaya sebab adup kadang kadang nguhang jaran bahas atau pun aji sikadup. Bin adup sitik dog hal anih matik. Rak susah muk rak mintak bantuan.

Teknologi da buleh memang patut dog tinan da sikulah, Bala laptop, bala MacBook da jugon inya tinan da sikulah. Cikgu buleh ngajar bala ne minan ICT.

Bunga dak mbeh ku tebuk minggu ti bunga Orkid ngin babeh ku deh puruh nek dak kenang remin serta jewi remin. Babeh ku slalu puruh bunga ngin ne en hobi adep ne.

Da masu sani'k, urik asal da dehu sien ceh, mung urik mandam na'ih, urik tihi', da tun, da tundah, da tumit namba namba sani'k masu pucuk, pucuk, dawe. Masu dawe ba'ed, dawu dainyu, uhh dawu sa naih mandam. Mung en lagi dengan da gatal gatal atau pun naih da tihi' tihi', kurit da tihi' tihi', masu pucuk, pucuk kayuh.

uhh buat sementara iti kita mesti bilajar menabung dangan cuba meh en meh mina mirih barang da perlu saja da masa iti

Keyuh dak suka ku pasal tangkeb ku atau dingan ku ngin bala ne besabar dengan ku walaupun aku bemasalah dengan bala ne bejik dengan bala ne.. Pak ne paham aku, anih anih dak tundah aku.

Cabaran da silalu aaa dog dapud aaa ngundah bisnes icek icek da binua ti, sien manceh, kadang-kadang kita terus mirih barang masu kade dangan bisina pun, raga barang pun kadang-kadang adeh kade da aaa nyua barang sien da ira kita kaik dapat dapud.

Musim da adeh da negeri ami cuma duweh sahaja sien ceh musim siru dangan musim pingujan. Dog tanang inya musim pare dangan musim biranyam.

ku brubah masu bala ne ngajar aku, mental, fizikal dangan.

Cara inya ngundi da negara ami sien inceh maseh cara da damba, sien ceh minan kertas conteng, tanda kertas and lipat kudog da peti undi, da kutak undi, meng en sa saja cara da tinan ami ti masih cara damba.

Aye da kala ku nyalan muto ngin aku adeh lesen muto dengan adep muto ku nan ku panu gatik gaih.

Kuk mikir rangit biru ngin ngancak andu kai' ujan. San andu paguh tinan luah birubi da padang ti semua.

Program radio amik da paling akuk suka, sien ceh program bidayuh. Muzik, aduh lagi. Muzik mas raputih, masu luar negara. Janji ne slow, slow rock.

Aku nambah duit, nambah kredit ato bayar mobile phone ku dangan duit kiraja aku. Aku meh kiraja dangan inya silama ti. <noise>

Masa kita rak panu neg laut ataupun mawah neg danu ataupun sungi kita mesti rak berhati-hati taban kita peralatan da cukup lengkap kasut dengan pakaian da sesuai.

Dak masa iti uhh binua ataupun negara kita ti ehhh.. negeri kita ti uhh ahi bina barang dak nyuma harga beda tauke tauke bisina.

Aye adeh sikulah da nyukong simua bahasa da beken macam meng sikulah jenis Kebangsaan cina, India dangan adeh lagih bala da bilajar sanda iban

Aye adeh nehen suci da paling paguh dadeg mamba ku contoh ne grija. Ngin tiap anu minggu ami gain simayang.

Handphone da mele mele ku kanan sani ne, handphone ande ku da dog jugon ande ku Sony Ericson kaik silap ku.

Malang anu ne brubah ngin kaduh kaduh ne pare kaduh kaduh babbi. Ami nyungka da pare luah da babbi, ami nyungka da babbi luah da pare.

Ami' da binua biasa ne main ball ngin puno nak inya masu jaran Baki tok jaran Riih, bala ne bisi main ball.

Da setahu aku...inya da beken peringkat umur meng bala taap bauh adeh minan teknologi da beken pak peringkat umur bala namba tuuh kurang minan teknologi komputer da masa itin sabab namba tuuh ti kurang pinyimpuan pak bala taap bauh memang panai.

Sikulah da nehen ami paguh bala cikgu ne simua paguh paguh ngilayan ami. Peralatan sikulah bisi lengkap, anyap da perlu complain lagi, en ja.

Cirita da timagah dadeg ami sien inceh pasal meng anih gaya kita birumeh meng anih gaya kita ngunah kerja da anyap kala dog tunah namba sanik ne meng main da umeh kah main aaa da pentas kah bait ne anih anih kayuh da tunah kita, labih masu sien da paguh raye.

Kan bala ne juho su ramin ngin adeh sebab bilajar, bilajar mene mene banggakan ande amang adep kan bala ne kraja ngumpul duit ahi ahi nan nyugon blanja neg ande amang adep.

Kan adep ira loan duit aba masu ahlong ngin en bahaya kalau buleh loan masu bank.

Sukan da paling anak inya suka da komuniti ami madi anu iti sien ceh main bol kebanyakkan ato pun ahi anak inya madi anu itin suka main bol . En mah sukan da paling anak inya madi anu iti suka main bol.

Keyuh dak meru dak tengah dak ami ti sien ceh pasal adat demba pasal uhh jenik dak tundah ami mung adat bigawai ka anih ka sabab keyuh ti ngan ne turun menurun bin ne magan mesu dunia uhh dak zaman ti.

Cuaca anu ti masu barupagi ne mele ne paguh, meh en, kaik tuhai ujan, kaik tuhai lagi ne paguh balik.

Kalau nyiken pasal magau lawyer ti lagi bayuh ku puan ngin umur ku bayuh sade lagi bayuh pimanai ku tok ain ira magau lawyer.

Dah narap aku pasal anak anak aku anak taap bauh madi anu iti ne sien inceh bilajar paguh ngan ne kanan sijil da paguh, kraja da paguh untuk bala ne sunih anu ije en da narap aku iti ne.

Ami da nehen ami kaik ne meng anih anih paguh pak cuma amun ti da darud saja nehen mende. Da sagan ti jarang jarang kita ra tubek amun ain. Kan anu paguh anyap amun kan ne anu pagu biek ra ujan memang amun ti masu baru pagi sampe bingare.

Kaik lagih ku panai nyaut soalan siti pak inyam ira dangan aseng raram.

Gayun ambun ato ramang da nehun akuk sien inceh, kaik berapa cerah. Mehup, tanang nya mendong. En gayun ambun da nehun akuk iti ne. Ambun atau pun ramang da kuwan kitak Bidayuh.

Program radio dak aku suka biasa nek cats FM lah ngin semua lagu dak ku suka dak in.

<noise> Akuk pikir pasal AI tik. Sebab kayuh tik bauh ngajah jaman, ngajah uhh dunya makin bauh. Sebab kayuh tik baru puan. Bayuh nya tantu faham kayuh tik.

Perkara bersejarah da bilajar da sikulah aku adalah sejarah James Brooke, Rajah Puteh, dangan bala pahlawan da beken meng Rentap.

Seni, atau art da paling aku suka sien ceh sukan, lukis, pasal pemandangan ataupun sineri ataupun ... dah imaginasi, seni imaginasi dah paling aku suka.